هو طبعا، إنك تكثر من نوع واحد مش حلو يعني ويطفش بس عن نفسي بختار الأطعمة الحلوة، يعني زي ما ذكرت جبل شخص يحب الحلويات، شخص يحب إنه المعجنات وال عصائر الحلوة، وهذى الأمور، فأكيد بختار الأطعمة الحلوة، بس إذا أكلت منها كثير يعني يجيك زي كشعيرة كده، ف أعتقد يعني لازم نفصل بطعام مالح بينها، بس لو بختار واحد بختار الأطعمة المالحة.